Samba nbirané nkhibaré a ga guéssé kébé mirini a mirindi fo ké a na kho tiiri gnimé gna a bakka a yimma. A gana gni mirindini a fo guébé a rono do téguéyou kouwa. séli gana gni gounén kha yitou ηa noηa. Gana gni konpé gna kani koukou nokho a mirini do téguéyé gna. A na mirini pour mané, a na miriniya pouri khanan biré, bawoni a yiga foniηa a ni ragane ti ké gna. A na kho a tangui diara gna a ga tougoundine, souwané gana ri ma wala sirimé, mawale fofo sou guéni kanpinté gna, senbé gantaηa, angana ro a diara ké nokhon sou, a na lagana. A na wourou kataηa a na tala nfana fana dan baté. Ken palé bouné yogo yéyi, a na ké gna ronaηa, possné yanéyi gana ke nbouné raηa, anga kalla.